Pi priparari lu pani ‘n casa fussi cosa bona aviri un scanaturi di lignu o na balata di marmu d’unni putiri ‘mpastari. Megghiu accattàri farina di granu anticu, tipu chiddu di Tumminia, e lu lievitu matri. Doppu aviri ‘mpastatu la farina cu l’acqua cauda e lu sali, lu ‘mpastu si metti a ripusari pi fallu lievitari, megghiu si sutta na manta di lana. Mi ricordu quannu me’ nanna faceva lu pani ‘n casa, ‘mpastava cu li manu mentri me’ nannu camiàva lu furnu a ligna. Lu sapuri e lu ciauru di ddu pani eranu na spicialità.